Apeu arai ana pelua lili pelua si'a lumei lalesi nalu <hesitation> nasi sitana liumei neo akuise kaitia pe luma manawa siloi si hoti <hesitation> si mapinga manu pata pei ei note si takapai pe inote me akui se mo hai kaila wesi, se mo kai hai kaila wesi namaje kasepu sesi leu ono ketua, ei ketua i'masa ne we mate holu matutu welu ne hono akuise sia suhana <noise> nanalu meho nana kole tina kemuli si hana netu si ana pui nana ko le sia kenu yamana sia kenu mai yahua lepui. Nemata nena ehono sono mela ehono nelu awe apeu ada tina kemuli mo na se eik tana ile nehono akuise kai tia sepusi mapina manawa apo olo wayama ne sepusi sitaisiheu ni nena matu <hesitation> ma an nene niasik tana aile.